فطلبت من هذه القلادة أن تخرج لها كل الأسماك في البحر علشان تأكل منها وتتغذى وتشبع هي وكل القطط، فلما شافت العدد الكبير من الأسماك ، وبدت التلوث البيئي ، وبدت الحيوانات كلها تأكل من هاي الأسماك، شعرت بالندم، وقالت للقلادة، إنها ترجع الأسماك للبحر.